जू हरयूँ रंग ची उ ताजगी, प्रकर्ति ,और शांति कु एहसास दिलोंदु यू जीवन, वृद्धि और संतुलन ओ भी प्रतीक ची हरियाँ पेड घास और पौधा मन त सुकून दयोंदा और यू रंग मेता सकारात्मकतों से भर्यूँ लगदू।